Eo e a roh eo to koman no tem enom to no rona pa peah oer. Eo to res koman tamuan no ya, tem enom to no ro pa peah oer. Nom to no ke nom pa va eteos nem, se to peah oer, ke kear kori peo pa sue non, e eh meh peah. Keo pa sue kei ya, eo to ikta antoen peah no, eo gen to piuk no ya eo anat peah roh po tem boneh. I pa sue kikis akah en, ke peah nah eh anat peah sumbin. Tem ito sue a kaneo nen ko pa sue akuk, eo pasi peah eo, eh eo a nat peah eo to mana piuk akuk nomoa. Ko pa peah eo po oer, tem eo to peah o oer, eo to tok akah no gin ko rarav peo pa kuh gunah ma. Tem o rarav to kuh gunah ma eo to tok vuruem ba eo toteh ava nem nih. Keo pa sue ke kear kori peo ba, moes ma to na'on ke e pa ta'ih ma o rarav ke he peah ma. Pi o oer to ikta reh vir anon. Tem ito moes moes non a ha na'on, ka namban pa noma. Ki pa sue a kaneo mani, hay anaban ari to no bat rer ma. Eo pa sue, eo biabiah eo to teh ava nih, keh e vakuan, vakuan nom beo tok no gin. I to keh kwe ma pa saitai keo pa tavir pa meh papan. Sue va kaneo mani ba atavon to ong atat er ma. Eo pa sue ke ya vatotomaniu poa ke vakuan, ki pa vakuan non. Tem ito vakuan non, ito va visvis peah kanomaneo ba, ke eh gue rakah ta variriu ir to toa a eh nos oah ke eo pa ioh vamot akuk no. Namban pa noma, noma ki oah nom kua ma pa papan meh sait, nom ki oah rer. Tem ito oah nom i pasi moes en po na'on ki pa tahi ma o rarav. Tem ito tahi ma o rarav ki pa he peah ma o rarav ko pa gon na o rarav keo voh a eo manu gin tonuno oer, eo e tok no po oer. Ki pa he ama neo ko pa vohu no rarav. Tem eo to voh vahik ino rarav ko pa sue ki ma ya, vahuk po a keo oes ama oer. Keo pa oes- oes i pa ma oer. Tem eo to oes ahik oer. Keo pa sue ke ya, no po ma a, noma ke e gogn ama oer. Tem ito gogon ama oer kipa ep amani ba eo to oes o a doran kor a oer. Ki pa gon a buok a meh buok e rov en. Keo pa sue ke ya hek akuk na manu po o vo, hek na po o a- a meh to merin gunah vur po o veh va'u. Tem ito hek hek non, eo pa gunah eo ma. Tem eo to gunah bat no ma. Keo pa vakom doeh pa laspara o rakah ke eo pa ku gunah ma. Tem eo to ku ma, ito ikta nat anon ba eo to ku pi i to pusan hek non a oer. Ok, tem ito gon en pa meh oer pa no ki vambet ki pa vava oe aneneo. I gen to va oe aneneo eo togoroh eno eo to baiton enon pi eo gen o karev to im aneo ke eo pa ikta o- o no ya, keo pa goroh eno goroh vatara no. Tem ito no vahuk ma ki pa ep kaneo kipa ong en. Tem ito ong bat noma ko ki ipa sue a kaneo mani, e eh mana goroh nom, eh a met ge eh a toto. Ko pa sue ke ya ba, e eo mata neo to vatavir a kuk non ke eo goroh roh. Vengen o tem eo to sue ke ya ita baiton aneo. I pa sun kipa ong ovoe non keo pa sue ke ya. Ke e moh eo to viah eno eo to goroh akuk no suk eo to pak no eo to ku kuru ka mataneo pa vavirito. Ok tem ito no en ma ki sun non a rihineo keo pa sue ke ya, moes a oer ke eo gang. Ki pa moes en pa oer. Tem ito moes a oer ki pa he aneo, kipa va gang aneo kep pa ioh. Tem eo to ioh kipa hiv aneo ba, eh viah enom. Ko pa sue ke ya, eo to viah eno, eo to ita takok a kuru eo to ita teh va ta'or. A mataneo a kuk to vavirito kuru keo pa bus a goroh o a vah. Tem eo to gang anik a oer eo to viah eo, ko pa ioh no ko pa sue ke ya. Ear to ioh ror ama si tem a i, ioh roh si tem reh keo gon aru o kikis pe eo ta teh va mani ba eo to junev akah vur eo to ita antoen pipit ano. Ki pa hiv aneo, eo to no ko va oeh ma ere papa mene mama. Ko pa sue ahik, gue na ito me noma ki im pet aneo, eo to na'om no gue na ear pasi no er. Tem ito noma ito teva mani ba, i pet to karev amot o en. Kipa sue kaneo, ar to vos kap ita sosue rakah ere papa, e seke tatok ur ge nih, kapa sue. Ar seke no kear pa sue kera oer, papa pasi im en pear a buok. Ko pa sue ke ya, ok eh seke iuh avo nen, kear pa ioh ro kear ioh va reh rakah keo gon aro o kikis peo. Kipa sue aiya, ioh roh beo kapkap no a kukon a oer. Kipa kap en a kukon a oer, a meh ko nam to gang nom a buok. Pa kap en a kukon a oer kipa sue kaneo, ear pasi deh ama oer ari kapa no kapa he gu. Ko pa sue ke ya, ar to ikta he gu. Ear to he suk e gu a sa, ama oer pear ear si no gang err. Kipa sue e gu pet kove to iuh gang enon, ko pa sue ya ba ok, e pasi no ke va gang e gu a pa'eh ba ear a buok vane him a buok a pa'eh pe mea pa'eh peo. Tem boneh ito taurev en, ere nom to teh ovoe nem pusuno oer a i. Eh papa penom pa va oeh na, i pa o ma. Tem ito o ma buan ito sue ke buan ba nam ari to enn oer nem. Kipa sue aiya eo to koman noman ba eom to mene noman pa vos pa sue, ahik enom to ong vurem enom pa oes oer nom. Tem po eni to he anom a sih tem ovena a pipit vos, nom to no bat nem nam pa angue a sih ruta gu. A ruta gu puar to- to no roma kipa han- han pa noh po noh komana oer. Nam pa ott en po gu boneh. Tem enom to ott ya, e gu to vabunbun ki pa'eh kom ruruvis en penom enom gen to kikis nem kenom hikta va no aiya. Nom to ott ovoe nem pi. Nom to ott inem ya kenom pa vava veo vos. Nom vava veo vos me gu, nom a bua karev akuk. Nom pa no kenom sue ke ere papa bene mama, enom to ott koma e ruta gu. Enom gen to deh bate nem ma oer. I pa sue kanom moes a pa'eh keom va gang ya. Papa penom pa ott kahi anom e gu kipa, nompa moes- moes a oer kenom pa vagang e gu. Nom to vagang ya kenom pa sue em, e se pasi vaneha e gu va'i. E eo ko to kikis no pe eo a ambuh, kear kori peo to sue en, tehnon eh pasi vane hin e gu pe eh to kikis akah no noman. Ko pa sue ke ya, aiya tehnom eo pasi teh akuk no pa panah momoah pe eh a ambuh o i to sue a kaneo. Kenom pa vane ha en pe gu.